Karazane satroky lalako, satroky ba, igny zao lefa mangaseky gn'andro da magnisy an'igny, lafa harivariva igny na lefa mivoyage avao koa, misy e satroky apaha, gn'aminay agny moa e misy an'io, satroky rofia regny, satroky bonetra, ho ane rangaha koa igny, igny satroky mihazahaza igny, da izay sa satroky be ravy regny indesinao manao bazary, indesinao manasa lamba, miaro anao sara ame gn'ame masoandro.